Masiŋ joornoowo sukkundu ko masiŋ gollirteeɗo do tawi hoore ma ine leppi, ina waɗi ndiyam. A wa- a huccinan hen tan henndu wuldu fooɗa ndiyam sukkundu ma haa sukkundu yoora wiya kos.